الجو في بلجيكا عادة بارد شديد وفيه مطر خاصتن في الشتاء بعدين عندهم الجو متغير شديد يعني ممكن تلقى اليوم فيه شمس وتاني يوم فيه مطر وهواء في الصيف الجو بيكون حلو معتدل يعني وممكن يكون حار شوية لكن ما كتير يعني مرات كده أما في الشتاء الجو بيكون بارد وفيه مطر وممكن يكون فيه تلج عاديل والمطر دي عاديه شديد في أي وقت يعني. يعني خريف ربيع أي شيء المطر كتير والجو بيميل لأنه يكون بارد أكتر غالبا الجو كويس لكن دائما في مطر يعني لازم يكون معاك شمسية وتلبس حاجة ضد المطره